malaatin woyaa chachasaa feet ,woyaa laan chacharakesitee kunjitaa.woyaa jababdua jalaan netaa, taa lalaftua irranan netaa, akasin mal ishin toshiit bagii zipuu itketee duub badia ijemtaa.baagi suun aksuun dansaabaagiin akasiin ishentaa.